Toh ayu nuntsawo bakatte nitasawo ayu wunumzamin aɗihat aɗuhamcho kak bade nitasawo sasam salbarka zama num bee ayu laklaki nitasa sasan kuribe ba, toh ee sasan bee jim tasa pata minam aɗan a pata jin tasawa, ubjlamun a pata gamina jim tasawa kargum dotku niman, ubjlamun mimam giyaunan picin jlira jin tasasina giyaunan num, amma jin tasawo sammanat kiri əmdan pagaja samma nat kiri amma jin tasawo ubjlamun, jin tasawo urakin dukka a pata ji tasaci aci urakin nɛɛ kakam aci urakin gi kaci apatana aci aci nudukwago wujiri i kuli aci kima patin yai kari na aci əmtle dan-əmtan don toh jin tasakci a pata, umchon amaduwa ye sasam garina jlugmon a maduwa gari, iktlan gari amma ayu ikltau baragayane inglajiwakwen kida jlugmou, iktlam ardita gaski dara irwan amma jlugman jouro aci azummamta dan huwa.